Te tʉmtʉk te yʉji ʉn ispʉkpapʉ achi'is ʉ te ispʉcʉpa ispʉcʉtajpapʉ te te tuny te tuny tep tumʉ tumʉ cuy que nʉmʉypa este ʉchin hizam quey hʉy sʉpsucpa tey aŋcʉs hʉy nama asucpa te tuny tep tumʉ tʉm pues cuando cʉŋaam y cuando tzamʉ nete min cʉspa sal jeeŋ te tuny te sunaca te pecatiempu masde ispʉkpapʉ te tʉn nʉmjaypapʉ tʉwan'is criollo criollo te zunaca pues tep wʉjʉ min nama orashi nʉʉjeŋ min ucpa min azucar hʉypa min ucpa te sunaca tep ʉn ispʉkpa te zunaca te apit te apit yʉji tʉn aŋitpa hʉy penʉ yʉji te tʉgaŋji tʉn aŋitpa te penep apit tep jʉyʉ hʉypa jʉyʉ hʉypa este tʉm tucpa y este tzampa y te apit wʉjʉ wʉjʉ min cʉzʉ te apit te te pishi te pishi ney yʉji ispʉcʉjpa te mʉn te sichi te anasa yʉji tejiajʉ yʉji teji cumcuy ispʉcʉjpa tep mayucpʉpampʉ tʉm tʉgay te anasa te quinea te patanus te mʉn te mʉn y te sichi ney ispʉcʉjpa y te papaya yʉg teji papaya yʉji teji nete te este te wintzamʉjʉ te tzawi pazʉŋ net te wʉjʉ te tzawin pazʉŋ tep tʉm tʉgay que yʉji este te ispʉcʉtajpapʉ teji este te pʉj te papaya te nama papas pero tep ya minpa pampʉ te yʉqui jʉga papas te te este pues tep pi te ʉmtʉg te yʉji tʉn ispʉcpapʉ